कर हर आज कल हमर संगवारी होगिस है हमर मित्र होगाइस है। कार में बैठ कर कही जाना है तो आदमी जा सकत है आराम से बैठ के जा सकत है। और कम समय में आ जा सकत है। एकर बर तो कार है तो जान है जान है तो जहान है। कार हमर दैनिक जीवन में बहुत महत्व रखेल कार में हमन धीरे धीरे कहीं भी जा सकत ही।